Con papel de prata, qu’es mu aparenti pa estas cosas. Arrebujamus las verduras i padrentu. Pendiendu dela verdura que sea más tiempu o menus.